Eh my favourite city in the world’s probably New York, um, most likely because it’s the city I most- I know best. At least it’s the big city I know best. Eh, I like big cities generally, I like to be in a big city because it’s a bit- there’s- usually there’s more to do, there’s more of interest, but eh- eh and so New York’s certainly a big city and it’s, you know, a big city in its- in all aspects, in terms of its scale, eh, the diversity of stuff that you can do. But you know and unlike a lot of other b- other big cities I’ve got to know, you know there’s certain downsides to other big cities that I’ve got to know that it doesn’t really have. So like for example, eh, Paris, an amazing place but like, you know, it’s not on the sea, it’s landlocked, it’s kinda h- the air’s horrible. London? You know it’s got a sort of British despondency, New York doesn’t have that, there’s always a lot of positive stuff going on, people are usally a bit up-and-at-‘em about things, so eh yeah, New York.

Probably the most expensive thing I ever bought was a couch. When we moved here, we needed a couch to bring with us, and we couldn’t trust- the thing with getting a couch is that you need to sit in it to really know if it’s going to be any good. And where we were moving- well you know where we were, we were in Glasgow, and eh if you want to go and visit like fifty- twenty couch showrooms you can do it in the car, no bother. Eh there’s like you know, certain clusters of these places you can go, and you can park your arse on a bunch of different couches, you can do two hundred couches in a day. Whereas when we were moving here- moving to New York, we knew that it’d be an absolute nuisance, a pain in the arse as it were. So, we eh, did that in the UK, and therefore we got a couch that we wanted, we spent over a grand on it, and that’s the most I ever spent on one thing that wasnae a hoose. Eh, I think I maybe spent more on a car at one point, but I- really doesn’t feel like it matters in the same way to be honest.

I’ve got two children, two boys, who I’m not going to name I suppose. Ah, they’re like nine years apart, which is- eh nine and a half years apart- which is kind of somewhat on the long side for an age gap. But one of the amazing things about that age gap is eh, the older boy has a really different relationship to the younger boy than- than certainly what I was used to from my brother and my sister. I had a brother that was older than me by four years and a y- sister that was younger than me by four years, and I guess just that was maybe just- we never got on particularly well, was never wanting to aspire to that type of relationship with them. Whereas my boys- eh my older boy was desperate to have a younger sibling, and he got one, and he loves him, and he spends a lot of time and effort on him. And the wee guy, you know, he’s just got this kind of big character to look up to. And eh you can see his development already, that he benefits a lot from having somebody- a role model that sort of- sort of-

Eh I grew up in a few places, eh, I grew up in East Kilbride primarily. Eh the land of roundabouts. Nobody can parti- nothing really much of any excitement to say about East Kilbride other than, you know, it was very green. Lots of greenery, lots of grass, lots of places to go and play football. Eh, they weren’t always particularly well maintained, but you know, you can’t complain about it, you know. I think about my son’s got- there’s a lot less of that- at the- rain all the time. Like one of the things you get once you move away, when you realise just how much it rained when you were young- like your youth, it’s eh, eh- it weighs heavily when you look back on it. But it didn’t really feel like that at the time. But you know, there wasnae much to do in East Kilbride. When I got to the age of twelve, thirteen I started to really feel it’s limitations. But you know, as far as a place is- as far as jumping aboot as a wee wean is concerned, it was pretty decent. And eh, you know, a lot of family nearby, a lot of friends nearby, I was able to walk to my school [inc]. So, I can’t complain about East Kilbride I suppose.

Um well you know, my parents were quite young when they had my- my- me and my brother, eh certainly compared to parents these days. Eh my mum was about twenty when she had my brother, she was twenty-four when she had me, so, my da was only two years older than her, so, somewhat insanely my parents- insanely, in the modern light- they had three weans by the time they were thirty slash thirty-two, so that’s kind of remarkable. So they were young, they didn’t obviously look young to me back then obviously, eh, aye just in hindsight you can see that. But, my mum you know even at the age of twenty, twenty-two like she was quite grown-up because she had to have quite a big role in raising her sisters and eh, so she was never allowed time to be young as it were. And eh, you know my dad was a hard-working guy, he would kind of- was fully fixed in his ways in certain ways, but was a fairly loving father when he was- he always made a big effort with me, so I appreciated him at the time, and I appreciate him in hindsight as well, so.

Well one of my happiest memories of my childhood is, eh, a time that my mate Rab, eh, he had a, eh, Laser Quest party, um, I cannae mind what age he was, it was something like eleven or maybe we were- aye maybe we were still in primary school. Cannae remember, but something like eleven or twelve. Eleventh or twelfth birthday, him and his twin sister Christina, um, they tended to have decent birthday parties and stuff. And so we went to the Laser Quest in Trongate, which was just mind-blowing, it was just a’ dry ice and laser beams and stuff like that. Absolutely mind-blowing, like fantastic experience. And you know I tried to help my son have an experience like that recently, and it wasnae anywhere near as good as that ‘cause you couldnae see the beams. But the kind of interesting thing about that trip was eh, as, eh, Rab’s dad was on his way to pick us up, he was within an inch of killing some people <laughs> that ran out in front of his car from the front of an ice cream van. Eh which, you know, looking back on it, it must have been an absolute heart attack for Rab’s da, Dougie. Eh it was kind of remarkable, but like aye, the car was coming roond the corner, and I’m sitting at the end- standing at the end of the street and this wee three year old was somehow of let oot to go to the van on his own, and he kind of runs out in front of the van right as a car- Dougie’s car was coming roond, this big like you know station wagon-ish type thing, like a- and he breaks- on the top of the street- and he breaks just as this wee guy, eh runs out in front of him, and he just bumps him, and fa’s to his arse and runs away to his mammy crying, because he got a fright. But Jesus Christ, it was like seconds away fae, like a millimetre or two away fae this wee boy getting killed, and then eh a whole childhood playing out in a much more harrowing way, so what a happy- a very mem- happy day which is just when you look back on it, it’s just like Christ it was very close to being very different.

My favourite teacher was my maths teacher, Mrs Marris, and she was eh, a very energetic woman, who taught maths very well and- fairly difficult circumstances. It wasnae exactly the best of schools. It was a challenging place to say the least and eh, eh, you know she spotted that I had a natural aptitude for these things fairly early doors in my academic experience. And eh, eh kind of made an effort to make sure I got, maybe a bit of extra opportunities that I might not of got if she hadnae given ext- her input. Eh but you know, she was also just a- you know, she was no nonsense. I remember when we first went into her class, she was eh like very quick to shut down eh nonsense between the wean- the kids in the class. And eh you know, she earned your respect fairly quickly, because for a’ that she was kind of sharp and somewhat strict, you know people respected her in the class. She kind of ruled the class properly and eh they learned, you know, it was a good class, everybody learned that she was- she was passionate about the subject, good at explaining the subject. So, you know, I’ve eh, I’d say that of a’ the people that I was taught by in primary school she was probably the one that I had the fondest mem- aye high school- probably the fondest memories of being taught by her, so.

Eh these days I spend most of my time doing domestic drudgery being perfectly honest. ‘Cause I’ve got a small child- a very small child, a baby. And eh, eh, well that entails a lot of domestic drudgery. You know, I’m nominally working as a professor and eh should be busy with that, but eh I don’t seem to get much time to do that, and I’m just doing- kind of phoning in the job to be perfectly honest. Doing a fairly bare minimum while the wee barra’s young, ‘cause you know, you don’t get these years back do you? Um, once they’re big and once they’re in daycare and a’ that then that’s it you can- you’ve got a’- a’ my life to do my job, so I’m no really doing it right now. Um, so you know, mainly running aboot with him, but you know that makes it sound like I resent it, I don’t for a second. I’m very much appreciate the fact the job’s flexible enough to have periods like this. Hope the chair of a department isn’t listening to this, but why would they?

Kind of depends on the type of celebration. You know if it’s a celebration of my family- you want- I want my family to be involved in, then it would be something like a laser-tag party with the weans, where they can run about and go mental. And eh, you know I’ve never been, eh- I always get a lot o- big kick out of running about with weans and mysel at a party, you know, I feel like a- a birthday party or a, eh, wedding or whatever, that without weans is just weird and incomplete. And so, obviously the last ten years, since I’ve had a- a kid, that’s the way I’ve thought about celebrations. But you like- you know- what other type of eh party or celebration am I into? Well you know, if I’m- there are other types of celebrations. I’d be quite happy to go to a club and be out until three, four AM with a bunch of people and then going back to somebody’s hoose and sitting up drinking until some stupid time. I also have a lot of time for that. And, eh, you know, where would I ideally go? I'd go to the Sub Club, and then go back to one of my mates’ hooses. So, these- you know- two different types of experiences to consider.

Helicopter Sunday- we’ll do a bit of that. That’s of course the Sunday going back to about two-thousand-and-s- five, two-thousand-and-six? I cannae remember. When, eh, Rangers won the league in the last day- in the last minutes of the last day. Rangers are playing Hibs away while eh Celtic are playing Motherwell away. And eh Rangers are winning and seeing out the result, while Celtic are winning. And then Scott McDonald pops up and scores two goals, to send the helicopter in the other direction. I’m watching this with my pals- I’m a Rangers fan- watching this with my pals on the telly in the Corona in eh Shawlands. And just when the goals come in the- the news of the goals in eh Fir Park, it was just absolutely bedlam, just bananas. And afterwards me and a couple of pals went back to my- the flat I had moved into like weeks before, which I moved out of like weeks after, to get a bottle of champagne I got for my- I think it was my twenty-first in two-thousand-and-five, which I had got picked up for my twenty-first. So we got that, marched over to that place in eh, eh, just off Vicky Road, and then went off of Vicky Road straight to Ibrox where the team was coming back to celebrate in the stadium. We sne- sneaked a bottle of champagne <laughs> into a- me and my mate [inc], sneaked a bottle of champagne into, eh, Ibrox. That was a- that was a hell of a day.

I have absolutely no idea what a perfect I- perfect weekend would look like because my weekends are so bloody changeable, and usually just involve getting through a lot of fucking drudgery that I don’t get done during the week. So, eh, it feels like a long time since I had what I would call a perfect weekend. But you know, take myself back to like you know, a decent weekend last summer maybe, when me and my wife are both off work and able to enjoy one. Um, that would probably involve maybe going to the beach, going to the Rockaway beach or something like that… eh one day. Eh and you know, setting off at a decent time, going there and having a repas at the beach, having a grand old time there, and then coming back and getting the sunset on the ferry on the way hame. And then the next day, just I don’t know, eh wallowing about- wallowing about and doing next to nothing and then eh, having a decent meal in the evening I suppose that’s- that’s an extremely unambitious version of a- of a decent weekend, but that’s where I am in my life, you know there’s also more elaborate versions I can think of, but they seem quite distant memories.

I don’t really know what my favourite film is but- like thinking about it, intellectually and carefully but like eh, probably the film that I’m stirred to say most immediately- to pick out most immediately, the one I’ve watched- rewatched the most is Aliens. The nineteen-eighties the second of the Alien movies, just because it’s the most ridiculously endlessly thrilling action film of that era. It’s so perfectly realised and Sigourney Weaver is just this incredible badass that just keeps getting better throughout the film and just keeps- just culminates in these incredible final scenes, and even kind of the final scene of the final scene, the kind of, when the alien kind of fights wi- when Ripley fights the alien at the end, it’s just- no matter how old I am, no matter how many times I’ve seen that, the moment she kind of emerges and goes “get away from her you bitch” It’ll never never in my life not induce the kind of thrill that it induced in me like twenty-something years ago when I first watched it. I cannot wait to watch it with my son- the older son because he’s just going to love it so much, but you know it’s a pretty gory film so there’s a couple of ripe old moments, so it’s not something I’m going to hurry him into watching anytime soon.

Eh what do I like about my job, and not like about it? Eh wel- my work- I like an awful lot of things about it, like how it’s very flexible. Flexibility means eh I’m able to do my job while also accommodating my family, which means I spend a lot of time with my family. You know, not spending all my time bloody commuting and like just doing shite, so I get a ton of fa- time with my kids and my wife which is valuable, um, because that’s what it’s really all about. Um, and you know I love- I love teaching, you know I’ve been really enjoying teaching introductory linguistics and eh, seeing the lightbulbs come on when you teach them. But you know, so we- I’m lucky enough to, eh, work in an incredible academic department with loads of really top-class researchers and eh, therefore we get loads of brilliant PhD students that are also just amazing to work with and meet. So, just being able to just do research, which is kind of almost just hobby-like for a living is amazing. So, you know, I feel very lucky about it. What do I no like about it? Um, you know, I don’t like the fact that it doesn’t feel like it’s the most impactful thing to do, in an era of kind of instability and change and eh, you know climate doom. I wish I was doing something that meant more for the future than academic linguistics, but like you know, I can’t complain really, so.

I would like to be a professional footballer which is obviously fantastical, but like my son asks me this almost monthly, what would you do if you had any possibility? I would happily be a professional footballer. I would exchange a fairly cosy life of being a professor in London- in eh New York with a- for a life of eh, you know, making ends meet while working as a professional footballer in some low-league team somewhere in England, playing in shite weather and shite towns here and there and wherever, ‘cause eh you know, there’s nothing I enjoy doing more activity-wise than playing football, it just never stops thrilling me but you know, I never had the natural aptitude to even dream of pushing for it, so it was never going to happen. But eh, pure thrill wise there’s not much that beats it for me, so I would love to be a professional footballer. Never going to happen, it was never going to happen in the first place, so there you go.

I wanted to be a professional footballer obviously, but I knew from early doors that wasnae going to happen. So, um, other than that I kind of entertained doing things that my parents said I might do, eh, which I never really understood. I never really- even understood what it was supposed to be, so my dad convinced me early in my life ‘cause he was a builder, that he wanted me to be a civil engineer, and I was like “why would I want to be a civil engineer”, and was like “what the fuck does that even mean”, didn’t really know. Um, I think wanted to be a vet for a while, ‘cause you know, we had a dug- dugs, and eh, I was interested in animals and stuff. And I think like most kids my age who grew up in the- the Jurassic Park era, um, I wanted to be a palaeontologist for a while, but like, you know, again didn’t really have a clue what that meant. Um so, yeah I don’t know, I cannae think of many other jobs, I never really had my fireman phase or anything like that. Never wanted to be a polis or anything. So yeah, probably footballer again.

I would love to learn how to play the piano. This is one of my ambitions for when I get tenure and I’ll actually get spare time, which obviously I’m not going to have, because I’ll be occupied with a baby or a small child. But yeah I would love to learn to play the piano, properly at a decent level, um at the very least at a level where I can bash out a tune and I can hear it. Um, I have a piano at home, we picked one up from one of our neighbours in our previous building, so I should be able to practice on- practice and get me to a decent level, if I have any actual capacity for it. Might turn out I have no capacity for it. I’ve never actually managed to learn any musical instrument thus far. Um, so that’s the main skill I would probably like to hone. Of course, the other one’s to learn another language which I’ve never actually done properly either. But eh piano is probably the one that I would be eh, keenest to learn.

I love a lot of things- like a lot of things about where I live. I like, eh- so I live in New York. Eh, I like the diversity of food that’s available, I like the fact that the people here have, eh, a lot to say for themselves and are kind of forthright in a way that’s familiar from Glasgow, but like you know, maybe a bit more confident and a bit less despondent than some of Scottish society is, and you know- So, I like the fact that the people here are willing to just shout at each other on the street, that’s great. Um, you know, I love the fact that it’s a big city and we’ve got the kind of diversity of stuff happening, the diversity of- and jus- even just the visual landscape. What do I not like? I don’t like the fact that it’s dirty, I don’t like the fact that there’s eh- eh an absolutely atrocious level of eh support for people in the worst states of eh disrepair. So there’s a lot of people kind of knocking about the streets that really should be taken better care of by the state. Um, and that kind of makes the place a bit challenging sometimes, if you’re walking aboot with kids and there’s people that are having mental breakdowns on the street and that’s not cool, so that’s probably the worst aspect of living here. Which is not really the fault of people here.

I wish I’d been to Japan. I’ve still not been to Japan, and eh, I had initially plans to go to Japan in the year of my fortieth birthday, for a fortieth birthday celebration of sorts, none of that happened ‘cause we had a baby earlier on that year, and then therefore it was not really going to happen, ‘cause travelling with a baby was not on the agenda. So I really would love to do that. Um, and you know, like do it for like a month, like you know, maybe try and do a bit of prep and get to know a little bit of Japanese before I go. And, eh, you know, eat from- eat a hell of a lot of sushi, and my eldest son loves sushi like nothing else, so he would absolutely be made up if we went to Japan. And you know, get to see a bit of the country, not just see the major cities, but try and get out in a bit of the- see a bit of the countryside, which I gather is very beautiful. Um, you know, would love to eventually do like a whole year there or something like that, but, who knows whether that will ever actually happen.

Best gig I ever went to was the first time I saw my favourite band called Lightning Bolt. Lightning Bolt, eh, play on the floor. It’s a two-piece band who one’s a- plays the distorted bass, the other plays a drumkit. And eh, the first time I saw them I’d known their records for a couple of years, like a year or so, but I didn’t know what they looked like to play. This was like two-thousand-and-three, two-thousand-and-four, something like that. So there wasn’t a massive amount of information on the internet about this band. I knew they were a duo, and I was like “how the hell’s this duo with this kind of noise”. Um, and they were- I was they actually played at the back of the room when, eh, was at a music festival called All Tomorrow’s Parties. And eh Sonic Youth who were one of the- the major curators of the weekend, were playing on the major stage and then they said right at the end of the show, “here there’s a band called Lightning Bolt playing at the back of the room”, this whole room just descended in the other direction, just kind of scrambled in the other direction to try and get a view of this band, just this unholy noise at the back of the room. It was just, um, eh, life changing, an absolutely life changing moment to see them playing and it was just- to this day- and I’ve seen them about twenty-five times or something now, maybe thirty times, eh this time- maybe not that many but twenty odd times- definitely the best time I saw them was just like nothing else, life changing

I don’t really have precious objects. I don’t really covet objects in that kind of way. Probably the object- the thing that I have that I get most mileage oot of is the projector that we bought. The TV projector- the movie projector that we bought during the pandemic to you know, try and make movie watching a bit more exciting of a time, watching with the kids. Um, that eh- that’s an espec- particularly beautiful piece of kit which works very well, you know it’s not the most expensive thing I’ve ever bought in my life but like it was eh- it’s got a great sentimental value to me, you know. I suppose I could say beyond that, it would be one of my records that I’m par- especially um- especially keen on or especially covetous of. Eh, no really sure which record I’d say’s the one that I’m most covetous of, the one that I’m most eh, eh, protective of. Um, I suppose it’d be one of the Lightning Bolt albums I have, but eh I don’t know. Probably my Catharsis record I’ve ever- Catharsis record [inc] I have that on vinyl which I’m very very very protective of that. So, I’m no sure I would call it precious though, ‘cause it’s just a reissue, and it’s eh [inc] have a use for it.

The most stressful part of my job is dealing with like exams with my undergraduate class. I need to make sure that these students who are like super stressed out- they have to do exams because this is how these classes typically work. And you know, you’ve got a range of people who are taking this undergrad class, some of them are going to be like just juniors and they’ve- it doesn’t really matter that much to them. And then you’ve got people who are like seniors, who are like graduating that year and if they mess up this class then they’re fucked for graduation. And so like you need to make sure that this goes off without a hitch and like you get people get sick, you get people like you know, telling you they’re bereaved. And like you know, usually you get stories that sound like a lot of shite, there’s a lot of “yeah my- yeah I got sick, so happens half an hour before the exam”, but you also can’t really second guess them, there’s no point in doing that. So, eh, that’s you know, having to deal with all those human stories and the job is eh- is eh- and you know well assessing them. And assessing them when you know, I don’t really care about the assessment component of this, so I’d just give them all As if it was up to me. But you need to assess them to do the job properly, so. But like you know, it’s yeah, it’s stressful making sure that stuff goes off without a hitch.

I’ve one pet, I’ve a Border Collie called Molly. Um she’s twelve years old now, Jesus. Um, aye, she’s extremely clever, but like you know, increasingly somewhat slowed down and unable to hear a little bit. She’s not that bad for hearing, but. You know she’s a great dog, a great d- great companion. Not especially loyal, which is to say that she’ll kind of run off with pretty much any other bugger in the street who says “right okay come on with me” so, um. And you know I feel bad about the fact that we brought her here and she had the diminished life that she has in New York compared to what she had in Glasgow, where she was never on the leash and she was jumping about doing whatever she liked, eh and spending a’ her time in Kelvingrove Park, which is obviously lovely compared to the parks here. Um, but you know, she’s my dug so she had to come with me. Cannae just say “right somebody else take the dug”. Um, she’s a great dug, she’s great with the weans and, eh, I wish she’d enjoyed going out for a walk more, ‘cause then that would take- get me walking more. But she’s just- in her old age cannae be arsed. Like she just wants to [inc] If she does that at a’, so.

My next day off, the way I want to spend it- by day off I mean day off from work and day off from like you know, family duties. The way I want to spend it is I want to like get up late, have a bacon, egg- a sausage, egg, and cheese- make a sausage, egg, and cheese, and then eat it mysel, and then head out to a bunch of record shops, and spaff a couple of hundred bucks on records, like a bunch of different places. Go to a place in Greenpoint, go to a place in other places and elsewhere in Brooklyn. Swan about, eh in between these trips, walk up between these places where possible, so like walk all across New York which is eh an amazing thing to do on a nice day. And you know pop into a bunch of pubs, then eventually go to a gig later on in the evening, half-cut and eh I don’t know, get some excellent pizza while I’m at it. So, that’s the way I plan to do a day, at some point in May, <laughs> when I get the time.

Destruction of the climate, very simple. Eh the climate is being destroyed, we can see it happening, we know it’s happening, and despite what a bunch of morons think. And, eh, as the climate breaks down, things are going to become increasingly chaotic and my kids are going to grow up in a horrible toxic planet that, eh, was ruined by a couple of generations for some fucking reason. And eh you know, my kids are going to say to me, “why didn’t you do more about it dad? why didn’t you do more about it? Why didn’t you try and act on it?”, and eh, you know, never mind the feeling of guilt, that’s one thing, but it's just actually looking at them and them not being able to plan for kids of their own. That’s the biggest fear I have is that they can’t plan for families of their own, ‘cause of the descent of the world into chaos because of a selfish couple of generations intent on, eh, not doing anything about it. So that’s about as big a fear as you can get really.

Eh, my favourite subject was maths, ‘cause it was satisfying to do, I found it really easy. And eh, I was kind of aware of the fact that I had a- an aptitude for it, and I was able to do it to a level that, um- I wish I’d done more of it to be honest, and done it to a higher level, ‘cause I never really got pushed when I was at school, ‘cause I only did Higher. And it was always available, and it was, eh, eh- it wasn’t especially challenging. But I enjoyed it, I enjoyed doing it, I enjoyed the new things that I learned when I learned them, so yeah. I also liked doing chemistry, chemistry was interesting, and to this day I find chemistry interesting. I wish I knew more about it. Did a bit of extra with my chemistry and, eh, eh, maths in university and I kind of want to go back and do more of it, at some point, just eh at a higher level. Push myself to the point where I can actually do something challenging, so.

What an interesting thing to be asked about. I actually have a professional angle on this, which is to say that I know that most of what people are impressed by when it comes to AI is a lot of shite. Which is to say that people think that it does language very well, and it turns out it actually doesn’t really, it just does a good imitation. It doesn’t really- it imitates certain things, but it cannot imitate other things, it can only get so far. And, eh, it’s amazingly easy to dupe AI, and it’s- it’s amazing to- it’s easy- relatively easy to show its limitations when it comes to its imitation of language. So eh, think it’s going to be a bit of a false dawn you know with the mos- for the most part, it’s kind of- the bottle neck is in the data that you can feed into these things, and they’re only going to be able to do so much. But like you know, they’re good at- it’s good at doing certain pattern recognition shit, so I’m sure that people will find AI useful when it comes to fulfilling menial tasks that people would always- already do, but it’s not going to change our lives in the way that the kind of utopian nutcases in the Silicon Valley think it’s going to change it. So, fuck them.

I’ve most enjoyed art that, eh, finds a way to express a- well you know modern art in particular. I don’t really care for, that much for- ah that’s no really true I do- do like for various other art periods. But like you know, stuff in the last like forty, fifty years, that’s eh- in particular that’s picked up on the experiences of eh- or the representation of recent conflict and paranoia. Like, you know, paranoia’s the probably the dominant tone that I get from the la- last thirty, forty years of modernity. Eh, and eh you know, a lot of art that taps into that, that kind of finds a way to render that visually, that I’ve often found interesting. That’s a really inarticulate way to say that. This is too late for me to do this. Whatever, paranoid art, paranoid films is something I’ve really enjoyed a lot. Eh, yeah that’s a shite answer.

Best toy I ever got was a PlayStation <laughs> to be honest, even though it’s not what one classically means by- by a toy, but it was the best thing that we ever got. I didn’t spend- I wasn’t like a video-game nut, but when we got it, it was just like Jesus Christ this is quite incredible. Um, and eh, yeah, what other toys did I really like? I really liked my- first time I got a Supersoaker, it was just like yes, absolutely delighted, running about with a Supersoaker, you know obviously it’s a kind of eh summer garden sort of toy, you don’t get to use that in Scotland that much. But first time I got one I was kind of scooshing, like stuff from the other end of the garden and that was an absolute hoot. Uh what was other things when I was younger? I was into the Boglins when I was younger, they were great. For some reason, I even actually kept some of them. Don’t really know why I was interested in them, but I know that they intrigued me. And then obviously there was all the dinosaur toys that I had. I loved them. Can’t say there’s like a favourite toy that I- I’m especially excited about looking back, or was excited about looking back but- maybe it were the first PlayStation when the PlayStation came out, aye that was pretty mind-blowing.